lögregla segir að maðurinn sem sætir gæsluvarðhaldi vegna eldsvoða á Selfossi þar sem karl og kona létust hafi viðurkennt á vettvangi að hafa kveikt í eigendur samherji ætlar að sækja bætur vegna aðgerða Seðlabankans gegn félaginu forstjórinn kallar eftir brottrekstri seðlabankastjóra fæðingartíðni hefur dregist mikið saman á heimsvísu samkvæmt nýrri rannsókn sem náði yfir nær sjötíu ár fæðingartíðni hér á landi í fyrra var sú minnsta síðan mælingar hófust innlendir og erlendir listamenn taka þessa dagana þátt hinni árlegu a Gjörningahátíð á Akureyri sumir notfæra sér myrkrið og fremja gjörninga á dimmu

bæði maðurinn og konan sem voru handtekin eftir bruna á Selfossi í lok síðasta mánaðar tjáðu lögreglu á vettvangi að maðurinn hefði kveikt í konan sagði síðar í skýrslutöku að hún hefði séð manninn leggja eld með kveikjara að gardínu í stofunni maðurinn og konan voru handtekin grunuð um að vera völd að brunanum og voru í framhaldinu úrskurðuð í gæsluvarðhald maðurinn hefur

verið úrskurðaður í áframhaldandi gæsluvarðhald Landsréttur féllst ekki á nauðsynlegt væri að hafa konuna áfram í gæsluvarðhaldi og var sá úrskurður birtur í dag þar kemur meðal annars fram að bæði maðurinn og konan sögðu lögreglu frá því á vettvangi að maðurinn hefði kveikt í en þau voru þá bæði í annarlegu ástandi í skýrslutöku daginn eftir brunann sagði konan lögreglu frá því að hún hefði komið að húsinu um hálf fjögur maðurinn hafi þá verið að kveikja í á stofugólfi á neðri hæð hússins sem hún hefði slökkt í með bjór annað þeirra sem létust í eldsvoðanum hefði komið niður á neðri hæðina átt í einhverjum orðaskiptum við manninn en síðan farið upp á efri hæðina aftur í framhaldinu hafi maðurinn lagt eld með kveikjara að gardínum aftan við sófa í stofunni tæpum hálftíma síðar barst lögreglu tilkynning um

eld í húsinu konan sagðist síðan hafa orðið fyrir minnisleysi og að hún myndi ekki eftir neinu fyrr en hún var komin út úr húsinu í úrskurðinum er jafnframt vitnað stuttlega í yfirheyrslu yfir manninum þar sem hann kveðst muna að hafa kveikt eld í pappakassa í stofu á neðri hæð hússins hann muni atvik óljóst en skyndilega hafi verið kominn eldur um allt Oddur Árnason yfirlögregluþjónn segir í samtali við að rannsókn málsins sé í fullum gangi og í ágætum farvegi forstjóri Samherja kallar eftir því að seðlabankastjóri verði rekinn eftir að Hæstiréttur felldi stjórnvaldssektir bankans gegn útgerðarfélaginu úr gildi hann segir að fyrirtækið muni sækja bætur vegna málsins sérstakur saksóknari og Seðlabankinn réðust í umfangsmiklar aðgerðir gegn Samherja í mars tvö þúsund og tólf vegna gruns um að

útgerðarfélagið hefði brotið gegn gjaldeyrislögum í viðskiptum við erlend dótturfélög sín sakamálið var látið niður falla þegar í ljós kom að refsiheimild vegna lögaðila hafði fyrir mistök horfið úr gjaldeyrislögum að endingu ákvað Seðlabankinn að leggja fimmtán milljóna stjórnvaldssekt á Samherja Hæstiréttur felldi hana úr gildi í gær ekki hafi mátt taka málið upp á nýjan leik með þeim hætti þar með staðfesti Hæstiréttur dóm

frá í apríl í fyrra það sýnir dómgreindarleysi seðlabankastjóra í öllu þessu máli að þá sagði hann við mig að þessi dómur héraðsdóms væri umdeildur og ekki traustur fimm hæstaréttardómara tvo sólarhringa að staðfesta þann dóm Már Guðmundsson seðlabankastjóri er erlendis og gat ekki veitt fréttastofu viðtal í dag frekar en aðrir starfsmenn bankans nú þarf bara bankaráð

sýna þá ábyrgð sem þeim ber skylda til og að sjálfsögðu fjarlægja Má Guðmundsson úr stóli seðlabankastjóra og jafnframt á að sjálfsögðu að fjarlægja bankans úr starfi Gylfi Magnússon formaður bankaráðsins baðst undan viðtali en sagði í samtali við fréttastofu að það væri ekki bankaráðsins að ráða eða reka seðlabankastjóra og því síður undirmenn hans niðurstaða Hæstaréttar

yrði líklega rædd frekar á næsta

tuttugasta og fyrsta nóvember Þorsteinn segir að Már hafi líklega gerst sekur um refsivert brot með því að bera rangar sakir á menn lögfróðir menn sem fréttastofa hefur rætt við segja að erfitt yrði að sanna slíkt enda þyrfti þá að sýna fram á ásetning til rangra

Þorsteinn segir að Samherji muni sækja bætur vegna málsins þetta hefur haft mjög víðtæk áhrif á okkur

og ég í raun gerði enga tilraun til að fara inn í bankastofnanir fyrstu þrjú árin eftir að þetta mál byrjaði að sjálfsögðu ber þeim að bæta okkur það tjón sem við höfum

talið er að hægt sé að koma flutningaskipinu Fjordvik á flot og bjarga því eigendur skipsins segja að umfangsmikil rannsókn sé hafin á því hvers vegna það strandaði

strandaði í Helguvík um síðustu helgi síðan þá hefur verið unnið að því að dæla olíu úr því og losa spilliefni í dag var svo hafist handa við að dæla sjó úr skipinu en gera á tilraun til þess að koma því á flot skipið er í eigu skipafélagsins s m t

segir að þótt skipið hafi skemmst nokkuð sé talið að hægt sé að koma því á flot enn sé óljóst hvenær það gerist

segir að mikil áhersla sé lögð á að bjarga skipinu og í kvöld á að reyna að draga skipið af strandstað við flytjum ykkur fréttir af

og í útvarpinu ríkið fær um átta krónur til baka fyrir hverja krónu sem það ver til friðlýstra svæða þetta sýnir ný rannsókn sem

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands vann fyrir umhverfis og auðlindaráðuneytið rannsóknin sem er sú fyrsta sinnar tegundar hér á landi var kynnt á umhverfisþingi í dag hún er liður í átaki ríkisstjórnarinnar í tengslum við friðlýsingar það geta skapast störf og það getur verið líf í kringum einhverja staði sem eru friðlýstir það þýðir ekki að það deyi út allt líf í kringum þessa staði rannsóknin sýnir að virði friðlýstra svæða er ekki einungis táknrænt eða samfélagslegt heldur felast líka í þeim mikil efnahagsleg verðmæti ferðamenn taka upp veskið og greiða fyrir ýmsan

varning eða þjónustu þá skapast fjölmörg störf við að sinna þeim niðurstöðurnar ríma vel við upplifun bæjarstjórans í Snæfellsbæ af áhrifum

við erum að sjá það til dæmis á ferðamannastöðum eins og við

á ári sem komu nú eru að koma hundrað og tuttugu þúsund manns á þann stað eftir að gestastofan opnaði fyrst nú í október eru komin sextíu og átta þúsund manns auðvitað tengist þetta líka fjölda ferðamanna ég held að þjóðgarðurinn sem slíkur hann er aðdráttarafl en er það friðlýsingin sjálf sem laðar fólk og fjármuni að eða einfaldlega náttúrufegurðin kristinn er ekki viss en sú uppbygging áningarstaða og annað sem við höfum verið að gera hjálpar gífurlega mikið líka ef það væri engin innviðauppbygging á svæðinu þá væri

ekkert til að sækja

mestu máli skiptir séu

staðirnir sjálfir þó hitt hjálpi til oft nægi að staðirnir komi fyrir í myndböndum sem dreifist víða

rannsakendum telst til að fyrir hverja krónu sem ríkið leggur til friðlýstra svæða verði til tuttugu og þrjú þar af átta krónur í formi tekjuskatts hlutfallið er mjög misjafnt milli svæða þannig fást tíu krónur

fyrir hverja eina við dynjanda en hundrað fimmtíu og átta fyrir hverja eina krónu við Hraunfossa

á að hlutföllin haldi sér ef hærri fjárhæðum yrði varið til innviðauppbyggingar

ætlið þið að nota þetta sem rökstuðning fyrir því að friðlýsa meira

gera minna af því að

að friðlýsa meira það er

í fyrsta lagi að fyrir hverja

líka til að skapa efnahagsleg

verða til tuttugu og þrjár krónur fyrir hverja eina

sem ríkið ver til friðlýstra svæða og

hundrað fimmtíu og átta eru þetta sjálfbær hlutföll eða einfaldlega vísbending um

að þjóðgarðarnir hafa ekki verið að fá nægt fjármagns og

hún haldi áfram að

kröfðust þess fyrir Héraðsdómi Reykjaness í dag að málinu yrði vísað frá verjendur þeirra sögðu að réttindi þeirra hefðu verið brotin við rannsókn málsins meðal annars hefðu rannsakendur ítrekað reynt að komast yfir samskipti verjenda við skjólstæðinga sína þeir hefðu jafnvel gengið svo langt að taka skýrslu af fyrrverandi eiginkonu eins verjandans sem er jafnframt starfsmaður lögreglunnar á Suðurnesjum Alda Hrönn Jóhannsdóttir saksóknari í málinu sagði uppfulla af órökstuddum dylgjum von er á úrskurði í næstu viku á ruv punktur is í Fjarðabyggð gagnrýna meirihlutann fyrir áform um að verja háum fjárhæðum í að gera skólamáltíðir gjaldfrjálsar fyrir öll börn nóg sé að styðja barnafjölskyldur sem þurfi

aðstoð oddviti Fjarðalistans segir óvíst að þeir sem þurfi aðstoð leiti eftir henni stefnir á gjaldfrjálsar skólamáltíðir og lækkar verð á þeim í skrefum markmiðið er meðal annars að létta sérstakalega undir með barnafjölskyldum telja ekki þörf á þessari aðgerð fyrir það fyrsta þá eru skólamáltíðir nú þegar niðurgreiddar um fjörutíu prósent í öðru lagi þá hefur engu barni í Fjarðabyggð verið neitað um

í skólum Fjarðabyggðar og í þriðja lagi þá

við að þessum peningum sé mun betur varið á öðrum stöðum þetta eru hundrað milljóna króna útgjöld fyrir Fjarðabyggð á hverju ári ef áætlanir meirihlutans ganga eftir frekar ætti að leysa aðkallandi máli í skólunum eins og að bæta þjónustu við tvítyngd börn skólastjóri grunnskólans á Eskifirði sagði í fréttum RÚV að dæmi væru um að efnalitlir foreldrar spöruðu sér að

kaupa skólamáltíðir og sendu börnin frekar með nesti slíkt geti verið óheppilegt þegar eitthvað spennandi er í matinn í þeim tilfellum þar sem þessar aðstæður eru þá er það verkefni félagsþjónustunnar og skólayfirvalda að sjá til þess að tryggja þessum börnum eins og við höfum gert nú þegar Eydís Ásbjörnsdóttir oddviti

gjaldfrjálsar skólamáltíðir tryggi öllum börnum aðgang að mat í skólanum óháð efnahag og stöðu foreldra árásarmaður myrti einn og særði tvo í hnífaárás í borginni Melbourne í Ástralíu í dag áður en lögregla skaut hann til bana málið er rannsakað sem

hryðjuverk hann lagði bíl sínum sem var hlaðinn gaskútum við fjölfarna götu og kveikti í honum því næst réðst hann á þrjá gangandi vegfarendur með hnífi einn þeirra lést árásarmaðurinn var af uppruna og hafði verið undir eftirliti lögreglunnar um hríð fæðingartíðni hefur dregist verulega saman á heimsvísu samkvæmt nýrri rannsókn sem birt er í

yfir sextíu og sjö ára tímabil og hundrað níutíu og fimm ríki heims rannsóknin leiddi í ljós að síðan árið nítján hundruð og fimmtíu hefur frjósemi minnkað í nærri helmingi landanna

þar fæðist ekki nógu mörg börn til að viðhalda mannfjölda hver kona eignaðist að meðaltali fjögur komma sjö börn á sjötta áratug síðustu aldar í fyrra var hlutfallið tveir komma fjögur börn þetta segir þó ekki

alla söguna því miklu getur munað á milli landa konur í Níger eignast flest börn að meðaltali á heimsvísu sjö komma eitt barn og konur í næstflest sex komma sjö í Kýpur eignast konur aftur á móti að meðaltali eitt barn hér á landi var hlutfallið einn komma sjö börn að meðaltali á ævi hverrar konu

fyrra og hefur fæðingartíðnin ekki verið lægri síðan mælingar hófust árið átján hundruð fimmtíu og þrjú í Japan eignast hver kona að meðaltali eitt komma þrjú börn þar hefur verið litið á lága fæðingartíðni sem vandamál undanfarin ár breska Ríkisútvarpið hefur eftir einum þeirra vísindamanna sem stóðu að rannsókninni að viðbúið sé að í framtíðinni

færri börn og mun fleira fólk eldra en sextíu og fimm ára það eigi eftir að skapa vanda bæði félagslegan og efnahagslegan Vesturlönd hafi ekki áttað sig á þróuninni þar sem innflytjendur hafi bætt upp fyrir fækkun fæðinga hverjar eru helstu skýringar á minnkandi fæðingartíðni

þarf að hafa áhyggjur þetta felur í sér

halda eitthvað áfram afleiðingarnar taka tíma að

myndlist og dans er meðal þess sem hægt

sem nú stendur yfir á Akureyri hún er nú í fyrsta sinn haldin að vetri til

hefur til þessa verið haldin í lok sumars það setur nýjan svip á hátíðina að hún sé nú á vetrartíma og listamennirnir nýta sér myrkrið meðal annars og það er úr mörgu að velja enda þátttakendur á hátíðinni bæði margir og ólíkir heimamenn og ungir og gamlir þetta eru

dansarar og í rauninni frekar breitt

gerði sér ferð frá Ítalíu til að taka þátt í hátíðinni og er þar í annað sinn hún er dansari en blandar saman og hér er hún að undirbúa sýningu ljósmyndir

gagnist til dæmis ungum listnemum á Akureyri því nemendur á listnámsbraut í Verkmenntaskólanum aðstoða við sumir eru jafnvel að taka þátt í gjörningunum sjálfum og svo þarf alltaf að setja eitthvað upp og taka niður og svona og það er mikil upplifun fyrir þau strandstað í Helguvík þar hefur það verið síðan aðfararnótt laugardags þessar myndir voru teknar nú samkvæmt upplýsingum fréttastofu gengur vel að draga skipið og stefnt er að því að draga það inn í Keflavíkurhöfn nú er háflóð og því var ákveðið að sæta færis tveir dráttarbátar eru á vettvangi

verður hvasst á morgun og

valdi karlalandsliðið í fótbolta fyrir leikinn gegn Belgíu í í dag Aron Einar Gunnarsson snýr aftur í liðið eftir meiðsli Íslandsmótið í sundi í tuttugu og fimm metra laug hófst í Hafnarfirði í dag okkar sterkasta fólk keppir og

lið virðast ná að snúa á Chelsea sem stendur liðið er ósigrað

síðan fimmta ágúst lögregla segir að maðurinn sem sætir gæsluvarðhaldi vegna eldsvoða á Selfossi þar sem karl og kona létust hafi viðurkennt á vettvangi að hafa kveikt í

sem strandaði í Helguvík eru bjartsýnir á að hægt sé að bjarga skipinu og koma því á flot of snemmt sé að segja til um hvers vegna skipið strandaði samherji ætlar að sækja bætur vegna aðgerða Seðlabankans gegn félaginu forstjórinn kallar eftir brottrekstri seðlabankastjóra fæðingartíðni hefur dregist mikið saman á heimsvísu samkvæmt nýrri rannsókn sem náði yfir nær sjötíu ár fæðingartíðni hér á landi í fyrra var sú

minnsta síðan mælingar hófust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 rúv punktur is en við segjum þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem best um helgina veriði sæl